Nemwina kuta magauni nakunda madela na magauni ya vitambala au ya vitenge nakunda magauni ya wesolo kwa sababu umwili wani mtangeza lemwia ndayai yakubana ika inga chola ila nganaza lemiya imeenda ya kumwaga inga nihu nihu mposi papa nantuku pita anakwene ninga pita posi papa nganaza lahia kubana kani inga chola natuku pitana tange pita anisana